افضل ان تكون لدي القدرة على علاج اي مرض لان ذلك يمكن ان ينقذ ارواح ويخفف الام ومعاناه ناس، والصحة هي اساس الحياة، حياة جيدة وبلا الم وبلا دموع له تأثير ايجابي.